Ebi- ebyalya byamakira omwanyungu, ekyanangakolha eribihamu byamabyabirighaniriramu, ingindihamba ingatheka enyungu ingutha mwamaghetse ingasulyamwamaghetse niku ngigha nabuha ingabilekahu nobuthuku neryu byanaboba nuku bikibya byabiriboba neryu ibwa ngangana hamba enyungu eyu ingabihalula ngomwakathi ingahalhulha bolhobolho. Bikibya byabi bikabya byabiboba sibirithasyakolekyi sibirisasahathira ekabunu. So ingindihamba ngabirihalula ingutha ibwa ebighetse ebyu neryu ibwa ngahamba bwesabuni eyu. Ngamangakolesaya estool wire, ngamangakolesaya omuthaka erikutha enyungu yayi bwi ingakutha